<hesitation> a tate eo to iu raka no si beo si tate pa celebrate o birthday peo, po tem- poh tem first pla birthday peo roh, to nung o yiah nom to nung o yiah re ayiah to nung o buer. Birthday boneh o abuh raka roh. Im o ka, e ngu rakah, a tataman na cake. first birthday peo roh. Invite o ama friends, families, pa no roma pa en po birthday peo. gen sih, to iu no sih bi nung o birthday peo, eo ta iu vir no si ta tah. Ea ta iu ror si bear nung a abuabuh, ma o, nung a kori to antoen enon. Cake akuk to antoen enon. Mak akuk iniah. Mak akuk ino boen boneh. En akuk a cake ge a, ma si noh akuk pet. Ven na mak akuk ino boen po birthday pe eo. Va'oe akuk ma poroman ma friends, family, no akuk rema ka pet ihio en akuk po birthday. Mak akuk ino boen boneh. Meh tah pet, to iu no si po birthday, e teye ea to invite ge a va'oe oah, hek akuk ma ta ma si present kori akuk. Present abuh bo. Be arus present nom, nohnoh akuk ma ta ma si noh. Ven na en akuk. Tayiah rakah bone ve ea to nung. Nung vir ge hek vir ve na de. Eo gen si to iu rakah no po birthday, be ayia nohnoh. Pa noh ama ken nung ama ken recipe tayia ito iu nung non iu noh non. Pa momor akah meno yia sih. Meh tah pet eo to iu rakah no si po birthday, pama poroman no rema, ma friends varih ahik bear te vatat me ra'oer ge te rema ta'or. E teye peh ea to va'oe roma po tem bone kuruh ea koe to va no ep pai ra'oer bi no rema pa po ken tah bone va'ih o birthday. I ama o eo to momor ino sih. Mea tah pet e eo to iu no sih bea, vahan ama biras, ama balloon ge a tayiah. Ko kua kokori pa momor pet bir ep ina ma ken tah bomarih. Ma biras bomarih, pa gogon. Mea tah pet, eo to iu en akah ino si a tah ve a cake. Cake to parana viah sih pa tem a, bear nung ror ama birthday. Ka vahik akah ino iu pe to pa en. Meh tah, to iu no sih po birthday, mak bat non si o tovih o chrismas pe eh. E e tovih eom ge o tovih yia peh. I a tah a to viah non sih pa saet apa nung bat o birthday ge, ke tem o yia to ki oah e si nat bat nom. O birthday peo va'ih po tem ma'i. Meh yia noma e to nat ureom. Birthday peo va'ih po tem ma'i. Eo si mas nung ama nih nung ama nih. Ge po tem eo to rits o birthday bone <hesitation> date boneh eo si butar pa te mea ma kokoman pet. Butar pa tate pa saet apa senis, ma tate peo ge senis a pop peo mea pemiri ge. I ama ken tate bone bea nung ror. Pa te bat mea ma ken va'upupeh. Tem bone e e kove to senis bat nom ah? Senis bat nom. E to gunah bat nom Ge e to no a bat nom pa rits o meh- meh yia. Va'ih a tate bone pa birthday eo to, ma tayiah eo to iu no si bea si mas nung ror. I gen to viah vi'ah rakah non si o ken boneh. Meh tah pet, to iu no sih, bea nung ror ama ken tayiah ear to bea iu nung ror o tah boneh o o birthday. Gen eo to iu va'oah no sih, a tate ve bea ta'unun mea ma families pear ge ama friends bea va'oe ro ma pa noma bea iu nung ror a tate boneh, ah.